प्यार में बलिदान देना एक बहुत अच्छी चीज होता है। एमा प्यार की परिकाष्ठा की माप होत ह। प्यार में बलिदान हमेशा नहीं दियो जाता है ए कोई कोई मौके पर दिये जात है। प्यार में बलिदान एक नहुत महत्वपूर्ण बलिदान होत है।